mii ra ña kuni yu ña-m bueno ña ña ña santiu ñuu ntiu ku ñaku tiko ka, ntaa´ku, ikii´n ntisi, tute ntutyi, tute tiviti ka, ñaka kuntia sa´antiu ñuu ntiu so´ña kuni mii kutuva lu´hua ntayu ña sii ñuu na tyi ta yanu yasi kaa tua´ni ra ta mii ra koto yu kutuva sa´ña tyi ñuu yu ra ivaa ta´tun ña ku ntíaa mole katyee ha´si ntiituña ka ra sini´a sa´ña ña ñuu i´so ña ña ña yaa sii ñuu inka ñuu ra ñaka hua kotoi kutu va sa´a tyi ta tava yanu yasintuva ntee nuára kutuva sa´ña kuni yu